Raha tsy maintsy mandingana sakafo ah ao anatin'ny heritaona de sakafo maraina no dinganiko satria zaha rahateo efa kamo mifoha maraina de tsy misakafo maraina foana, efa fahazarana ny tsy misakafo maraina de tsy mampanino mihintsy ny mandingana sakafo maraina mandritra ny heritaona.